إذا كنت مخير بفظل يكون عندي القدرة علي الطيران لأن الحياة فيها مغامرات ، الطيران يخليني أستمتع بالطبيعة ، أشوف أماكن جديدة أحس إني في السما مع السحاب ، أجدر أهرب من الزحمة والظغوط ، و <hesitation> أشعر إني -أني خالي من ال-من أي ظغوط أجدر أكتشف العالم من الأعلي يعني من نقطة أعلي من <hesitation> المنخفضة تشوف العالم بطريقة أوسع